Aya ing'uku jakamwile ning'uku, <noise> utola, <noise> inge pamunyi ma utola wulailisi sibe. <noise> Ulailisi sibele munyumba jingire wusakula ijakuta iji? ndihinzi iji ukwibata, <noise> uterika amakasi gako, wiba ukikita apasingo ihume idamu ila <hesitation> ikita pasingo ihume idamu, kajeule amakasi gala wuloveka, upyu ulovike utola uwukumi, upunyure upunyure upunyure upunyure upunyure jisile, ulusiki uludebe debe lurya, ubuja ubanika demu mumoto, umanika mumoto mula kusudi uhesese ulwake lwakilula luheke, uluhake ubanika. Upyu ubanike basi upasula, upyu upasw, lino <laughs> avava hava vivinokwa ifirigisi, <hesitation> hava wulatie! unya kuno kurye ifili nanaii ifirigisi, mungarye ifirigisi, na maini, simela isikong'u <noise> <hesitation> baba twitanyie, kweli isimeli isikong'we inyama? basi iji najiji jiwesa ikisimelile isikong'o. Basi vikilila amaini gala ilya ijingi ijingi ijo vitali isake, alisi wutola, uteleka wikatakata ukatakata ukatakat ukatakata. Lino avakatare <hesitation> uwe uwona vatupie untu, <noise> uwona atolile umpio untu, ujungi ambima pala palilo, <noise> ujungi ambi isipapatilo, ujungi ambi isingo, lino ukuti avameseke ikidulu kira kiki <noise> au ikipaja, <hesitation> idwade ukuma ikipata ita ikiki iki amuna, kyandimba lino isiku isi ndivona hamuna, hamuna kyamba ukuna uvudebe ndiwone witule isipaja linu. Avavaha ndio virya isipapatilo kweli aliselia iji, etuto wiso kuvajangu, vanage. <noise>